Kërkonj të vu më shumë fuqi possibili te këmbët, të bunj esperienza, të bunj allenamentu te malet çë kam makari dancë, çë ngë jan malet më të lartë te jeta, ok, però kërkonj të allenarem, pran si ë hera çë ndihem prontu zë fill pujatën fina te mali më i… më i lart të jetës.